इन्टरनेट और पसलमे जाइके समान खरिदन के बारेम मोसे कोइ पुछत हए कयहए त मय सबसे पहिले बढिया जवाफ का रह्य कि पसल मे जाइके खरिदन समान देख के रोजके और वढिया समान खरिद सकत और पसलमे जाइके खरिदन वढिया रहत हए । ताजो समान और गुणस्तरयुक्त समान पसलमे जाइके मिलत हए । पर बहुत से मनै आज काल का करत हए कि आज काल समयको बचतके कारण से आदमी इन्टरनेट द्वारा फिर खरिविक्रि करत हए । काहेकि इन्टरनेटसे खरिदनसे समय और खासकरके सुविधाको कारणा से इन्टरनेटसे समान खरिदत हए । इन्टरनेटसे खरिदन के तहनि सजिलो फिर होत हए कि तुलनतमक रूपमे का होत हए कि समान घरै मे आजात हए । और घरमे बैठेबैठे अडर कर सकत हए । तबहिक मारे इन्टरनेटमे प्राय विभिन्न बहुत मेलकि डिस्काउन्ट अफरके होनके कारण मनै लुभ्या जात हए और लोभि पापि होनके कारणासे मनै बो चिजमे ध्यान जात हए सस्तो और गुणस्तर देखके मनै अपनो आवश्यक्ताके ताँहि खरिद सकत हए ।